<hesitation> Indraiky isankerigniandro misakafo amin'ny hôtely, <hesitation> tegna matetiky fandianako amin'ny flamboyant na soupe tamatavy fa tsy de matetiky mande misakafo amin'ny hôtely maventy.